جاپاني پخلی پاک، ساده، او طبیعي خوند ته ارزښت ورکوي. په جاپاني ډوډۍ کې سوشي، رامن، ټمپورا، او میسو‌سوپ مشهوره دي. ډوډۍ د ښکلا، ترتیب، او ادب سره وړاندې کېږي. سمندري خواړه پکې مهم رول لري.